Lampe de poche ndreka an, Izy io misy an, misy karaznay maromaro, misy boribory, misy lavalava misy karekare an, de misy mandeha pile, de misy ma- chargena, de misy karazany jirony an, misy menamena misy mavomavo misy fosifosy, de fampiasana ananjy iny an ,raha ohatra hoe tapaka tampoka jiro, na ohatra hoe misy loza mahazo tampoka de amin'iny an fotoana ampiretan- ampiasana ananjy, de izy koa misy bouton hamposerana ananjy.